Polo craru, l'envadimientu d'Ingalaterra polos normandus. Nel mil sessenta-i-seis, el duqui Guillelmu de Normandía travessó dendi lo que ogañu es Francia la Canal dela Mancha col su exércitu pa reclamal el tronu d'Ingalaterra. Venció alos ingresis ena anombrá batalla de Hastings, i essa vitoria hue'l prencipiu del dominiu delos normandus en Ingalaterra. Guillelmu hue coronau comu Guillelmu I, tamién conocíu comu Guillelmu el Conquistaol, La llegá del puebru esti muó no liquiamenti las leis i cómu s'aviava el país... amás trashormó prohundamenti la palra i la coltura de la isla.